अ, बिल्कुल। जर्मनीऊ इतिहासऊ इद दिलचस्प तथ्य हजू दू। जर्मनी तीस सालऊ युद्धऊ दौरान, जर्मनीऊ आबादी लगभग तीस प्रतिशतइस चालीस प्रतिशत सतंग कम नितो। जू युद्धऊ यूरोपीय इतिहासऊ सबसे विनाशकारी युद्ध इद जू मनयातो, हजूस जर्मनीऊ अर्थव्यवस्था, संस्कृति रंग राजनीति पर गहरा प्रभाव लान्च। जू युद्धऊ परिणामस्वरूप, जर्मनीऊ इदे गाटो राज्योऊ विभाजित नितो।